أتمنى لو إني أغير سلوك الكسل، هذا السلوك كان يأثر على أدائي وإنجازاتي، الكسل هو أحد الصفات السلبية اللي يشكل عائق في التقدم والنممو الشخصي ويمنع الشخص من تحقيق أهدافه وتحقيق كامل إمكاناته أتمنى إني أغير هذا السلوك عشان أكون أكثر نشاط وحماس فتحقيق الأهداف.